מען נעמט די ביגל אייזן, מ'צינדט- מ'פילט עס אן מיט וואסער, און מען לאזט עס ווערן הייס, נאכדעם מאכט מען דעם קאלער, און די זייט פון די קנעפלעך און מ'לייגט אריין- וואו מ'לייגט אריין די קנעפלעך מיט סטים, מ'סטימט עס, נאכדעם מאכט מען צו די קנעפלעך און מ'ביגלט די פראנט, די בעק און נאכדעם מאכט מען ביידע ערמל